मधुमखी ह शहद के अलावा मोम विष अथवा लेह के भी उत्पादन करथे। अउ मानव मन ला प्रदान करथे। फसल के बढ़ाये म भी मधुमखी के बहुत बड़ा हाथ होथे।